الصدق يعني يكون الشخص صادق معاك سواء كانت في المعاملة في كل شيء حتى في المجامله ما يجاملكش يعني ما يقولكش انت راه كيك لا يجول لك لو انت فيك صفاتك كي مش كويسة لازم تصحـ- تصح الناس تحاول تصلحها وتحاول تحسن من روحك يعني الشخص يكون متواضع مش متكبر مش عنصري مش يعني بيكون في التكبر والعنصرية والصفات السيئة هذي